Lasma ngimshauri kwa- ngechimbesa swali kwansa kolya naku- najiajiri moni etre mtaji?, ngakolya etre mtaji nakubali iajiriwa kwansa iliakolye mtaji.